فما نهار من نهارت حظرت لي روحي ومشيت لمقابلة عمل ولكن ما كانش حتى طرف الحظ معايا، آآ ما لقيتش تكسى باش نوصل للبلازا وزيد تكمل آآ چتيت سب برشا تنفخت ترنخت رست لي رچعت لل-للدار بدلت حوايچي وهكاكا فاتنى الوقت وماخلطش على مقابلة العمل، بطبيعة كان اسوء انها في حياتي.